Bueno, akuán tsíga, ndu̱ñu̱úxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ rí mbroꞌon naguájnúu̱, nu- nduyée̱ rí mugójudúu̱n, mugójudúu̱n ná awúun guꞌwúu̱n. E̱ste̱e̱, ndu̱ya̱áxo̱ rí naa- naꞌphi̱i̱ khaa re̱ꞌe̱ rosa. Casi, casi tsetse nu- nudee̱ más khaa rí inúu khaa rosa, jndo náá rí re̱ꞌe̱ rosa, per xúgíí ne̱ nodee̱, node̱e̱ itha̱n rí i̱tha̱nxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ rá, porque nu̱ru̱thii̱n xúgíí, xúgíí inúu̱ ne̱ nodee̱. Oo nguá ná triga̱ ixí, rí na- náa ju̱ba̱áꞌ mangaa ne̱ nodee̱ nagóo̱, o ya sea que, nduꞌyée ixí awúun guꞌwá, nu̱ru̱thii̱n kostalíya̱, mí nodee̱ ixí nagóo̱. E̱e̱n, luego ndu̱ya̱áxo̱ rá, porque tima, tima, tima khaa ixí. E̱e̱, xóo iná rá, e̱e̱n nuthii̱n, nothon jndi ne̱ ini̱i̱, nu̱ru̱thii̱n ne̱. E̱ste̱e̱, redondo, mbá círculo rúꞌkho̱ nudee̱ nagóo̱. Casi siempre e̱ndo̱ó inúu ne̱ jodee̱. O luego mangaa nuni̱i̱ exe̱ kafé, rúꞌkho̱ mangaa, e̱ste̱e̱ nu̱ru̱thii̱n inúu̱, pero khue̱n rí nodee̱ i̱ndo̱ó inúu ruduu khaa xe̱ kafé nudee̱ khii̱n, nagóo̱. E̱e̱n, luego e̱ste̱e̱ rúꞌkho̱ mangaa, naꞌchúu ixe̱ kafé inii̱, porque e̱ndo̱ó inúu ruduu rúꞌkho̱ nodee̱ nagóo̱, e̱e̱n, rí nodee̱ ne̱. Ste̱e̱, i̱ꞌwá planta rá, casi puro ixe̱ re̱ꞌe̱ juun rí nudee̱ inúu khii̱n. O si no, e̱ste̱e̱, luego jndo náá rí kuéje̱ rí n <hesitation> b <hesitation> axo̱ꞌ ixí, o jndo g <hesitation> a nuni̱i̱ mangaa. E̱ste̱e̱, rí g <hesitation> a gúkú rá, nu̱-nu̱chi̱kuii̱ ne̱, nu̱chikuii̱ ne̱, nodee̱ mangii̱n nagóo̱.